af völdum sykursýki og áfengisdrykkju verður sífellt algengari segir yfirlæknir á lyflækningasviði Landspítalans fjögur hundruð og fimmtíu Íslendingar hafa þegið líffæri Gervimenni sem eru notuð til að dreifa falsfréttum á samfélagsmiðlum fylgjast með þúsundum landsmanna á Twitter sérfræðingar hvetja fólk til að vera á varðbergi gagnvart blekkingum á netinu næstum þrjú hundruð manns er saknað eftir aurflóð sem féll í gær

á námubyggð í suð austur Brasilíu í dag höfðu níu fundist látin og litlar líkur taldar á að nokkur finnist á lífi Sorpa er hætt að taka á móti úrgangi frá sveitarfélögum á Suðurlandi þar sem ekki hefur fundist urðunarstaður til greina kemur að senda það til útlanda til brennslu

fær að njóta sín á sýningu um helgina gott kvöld brýnt er að líffæragjöfum fjölgi því

af völdum sykursýki

og áfengisdrykkju færast í vöxt þetta segir yfirlæknir á Landspítalanum hundrað Íslendingar hafa gefið líffæri og um fjögur hundruð og fimmtíu Íslendingar hafa fengið líffæraígræðslu í fyrra var

hafnað í um fimmtán prósentum tilvika

með lagabreytingunni um síðustu áramót vonast læknar til þess að þetta hlutfall lækki um áramótin urðu

allir landsmenn sjálfkrafa líffæragjafar þeir sem vilja ekki gefa

að sér látnum verða að skrá það hjá landlæknisembættinu líffæraígræðslur hófust hér á landi árið tvö þúsund og þrjú með líffærum frá lifandi líffæragjöfum og það hafa verið gerðar hundrað og níu slíkar með prýðilegum árangri en við þurfum enn á samstarfi við erlend sjúkrahús að halda

líffæri úr látnum þannig hafa verið gerðar tuttugu og

í tuttugu og einn íslenskan sjúkling fjórar hjarta og lungnaígræðslur í jafnmarga sjúklinga tuttugu og ein í tuttugu sjúklinga sjötíu

í sextíu og þrjá sjúklinga þrjú hundruð tuttugu og sjö nýrnaígræðslur í tvö hundruð áttatíu og sex sjúklinga og sjö

í jafnmarga sjúklinga samstarf við erlend sjúkrahús um líffæraígræðslur skiptir miklu máli það þarf að halda úti gríðarlega stóru teymi heilbrigðisstarfsmanna sem að þessu koma og það er ekki ekki raunhæft hér við vinnum stóran hluta af þessu verkefni hér allur undirbúningur

við leggjum mikið til þar líka tugir eða hundruð starfsmanna á Landspítalanum og á Sjúkrahúsinu á Akureyri koma að þessu góður árangur hefur náðst hér á landi í

úr lifandi líffæragjöfum á Bretlandi eru fimmtán nýrnaígræðslur á hverja milljón íbúa

en heldur lægri í Finnlandi þegar fjöldi

úr lifandi gjöfum eru uppreiknaðar miðað við milljón íbúa eru framkvæmdar tæplega tuttugu og sjö ígræðslur minni eftirspurn hefur verið eftir líffæragjöf hér á landi en víða annars staðar væntanlega vegna þess að tíðni sjúkdóma sem valda

sykursýki er algengasta orsök nýrnabilunar á lokastigi hún hefur verið minna vandamál hér en hjá mörgum þjóðum en það eru breytingar að eiga sér stað og

slíkra sjúkdóma fer vaxandi sama má segja um skorpulifur vegna langvarandi

sérfræðingar hvetja fólk til að vera á varðbergi gagnvart gervimennum sem nýta sér upplýsingar um notendur samfélagsmiðla til að dreifa falsfréttum víða í Evrópu óttast menn að þetta eigi eftir að hafa áhrif á kosningar hérna erum við

hvernig notkun hans er á Twitter með ákveðnum forritum er hægt að skoða hvenær þessi íslenski stjórnmálamaður var á Twitter hve oft um hvað hann tísti og svo framvegis svona upplýsingar er hægt að sækja um alla Íslendinga sem eru á Twitter hvað geta stjórnmálamennirnir gert ef þeir eru að

upplýsingar um alla aðra Twitter er tekið sem dæmi hér en aðrir samfélagsmiðlar hafa verið notaðir til að sækja upplýsingar um fólk þekkt er umræðan um Facebook Cambridge Analytica Trump og Brexit en nýlega bættist nýkjörinn forseti Brasilíu í hóp þeirra sem eru sagðir geta þakkað blekkingum á samfélagsmiðlum sigur sinn talið er

að hann hafi náð kjöri með því að dreifa hundrað þúsund skilaboðum til milljóna kjósenda á

og þar kemur í ljós að fimmtíu prósent af þeim skilaboðum sem voru send til notenda voru annað hvort misvísandi eða með röngum skilaboðum stjórnvöld víða í Evrópu hafa áhyggur af þessari þróun ekki síst vegna þess að kosið verður til Evrópuþingsins í maí og þingkosningar verða í að minnsta kosti þrettán þjóðríkjum sambandsins fjölmiðlanefndir í Evrópu velta nú fyrir sér hvernig vara eigi fólk við hættunni

fólk geri sér grein fyrir því svona að það eru í grundvallaratriðum að verða mjög miklar breytingar á því hvernig upplýsingum er komið á framfæri við fólk og við sjáum þá hérna hvernig þeir

tengdir Íslendingum allir litlu punktarnir eru þá Íslendingar fylgjast með þúsundum Íslendinga á Twitter í augnablikinu eru þeir óvirkir það sem gæti gerst og hefur

við þetta og allt í einu er bara komið á öllum feedum hjá öllum Íslendingum að þetta sé frá mismunandi fólki það er margt hægt í þessu og forseti Venesúela er nú undir vaxandi þrýstingi alþjóðasamfélagsins eftir að fjögur stærstu ríki Evrópusambandsins kröfðust þess að boðað yrði til nýrra kosninga í Venesúela ástandið í landinu var rætt á aukafundi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í dag stjórnvöld í Þýskalandi Bretlandi Frakklandi og á Spáni segjast ætla að viðurkenna leiðtoga stjórnarandstöðunnar í Venesúela

sem réttmætan leiðtoga landsins mikil óvissa er um sorpmál á Suðurlandi eftir margra ára árangurslausa leit að urðunarstað fyrir óflokkað sorp er áformað að senda það utan til brennslu sveitarfélög á starfssvæði sorpstöðvar Suðurlands hafa í fjölda ára sent óflokkaðan úrgang til urðunar hjá Sorpu nú er svo komið að Sorpa neitar að taka á móti frekari úrgangi frá þessum sveitarfélögum málið á sér

langan aðdraganda urðunarstað Sunnlendinga var lokað tvö þúsund og níu og móttaka úrgangs hjá Sorpu hefur verið háð þeim skilyrðum að Sunnlendingar leggi einnig til urðunarstað starfsvæði sorpstöðvarinnar er nokkuð víðfeðmt en þrátt fyrir það hefur leit að urðunarstað ekki borið árangur hvað er gert við þennan óflokkaða úrgang núna það er svo sem í vinnslu aðeins hvað verður nákvæmlega gert við hann framtíðarlausnin er tvenns konar annars vegar hvar það endar

að flokka allt í burtu og það getur vel

við erum að horfa svo getur það auðvitað breyst við eigum svolítið

áfram að leita að urðunarstað á Suðurlandi sem var nú forsendan fyrir því að Sorpa tók þessa ákvörðun sveitarfélögin hafa gripið til þess ráðs að hvetja fólk til þess að vera duglegt að flokka svo það verði minna af óflokkuðum úrgangi liður í því er að setja upp brúna tunnu fyrir lífrænt sorp markmiðið er alltaf það að minnka það magn af úrgangi sem fer í urðun eins og kostur er og endurnýta og endurvinna og nota allt sem

mögulega getum gert og við höfum bara Íslendingar allir

ekki staðið okkur nógu vel í því það sé á ábyrgð stjórnvalda ríkis og sveitarfélaga að koma sér saman um stefnu sorpstöð Suðurlands á fund með umhverfisráðherra og Umhverfisstofnun í næstu viku samtalið verður bæði þá um sem við þurfum að glíma við akkúrat í augnablikinu og svo líka kannski bara betri

drög að friðarsamkomulagi við afganska

eru sögð liggja fyrir eftir samningaviðræður þeirra við erindreka Bandaríkjastjórnar síðustu sex daga í Katar fréttastofa Reuters hefur eftir fulltrúum drögin feli í sér að þeir tryggi að hryðjuverkasamtök á borð við Al Kaída nái ekki fótfestu í til að ráðast á Bandaríkin og

í staðinn verði bandarískt herlið dregið frá Afganistan innan átján mánaða þetta hefur ekki fengist staðfest en erindreki Bandaríkjanna

sagði á Twitter í dag að umtalsverður árangur hefði náðst meiri árangur en af fyrri fundum átján ár eru síðan Bandaríkjaher réðst inn í Afganistan óttast er að næstum þrjú hundruð manns hafi farist í aurflóðinu sem féll í suðaustur Brasilíu í gær eftir að stífla við

námuvinnslu brast og gríðarlegt magn af leðju ruddist fram fjölmennt björgunarlið hefur staðið í ströngu síðan í gær frá því að stífla í uppistöðulóni brast skyndilega og gríðarlegt magn af leðju vatn og úrgangur úr námuvinnslunni streymdi

yfir námubyggðina og landbúnaðarsvæði í nágrenni við námuna í dag hafa níu manns fundist látnir en óttast er um afdrif næstum þrjú hundruð annarra þar á meðal starfsmanna í námunni sem

sátu í mötuneyti fyrirtækisins þegar stjórnvöld í héraðinu þar sem óhappið varð segja litlar og minnkandi líkur á að fólk finnist á lífi þýskt fyrirtæki sem skoðaði stífluna í haust segir að hún hafi verið í lagi

ámóta óhapp varð í héraðinu árið tvö þúsund og fimmtán þá fórust nítján manns þegar stífla í uppistöðulóni brast efnið sem þar flæddi út var hins vegar mun skaðlegra og flóðið þá er talið meðal verstu umhverfisslysa í sögu Brasilíu námarisinn Vale sem á stífluna sem brast í gær var í hópi eigenda stíflunnar sem brast árið tvö þúsund og fimmtán allar fjórar stöðvar slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu voru sendar á vettvang eftir að eldur kviknaði í einbýlishúsi við Holtagerði í Kópavogi á tólfta tímanum í dag

óttast var að einhver væri enn inni í húsinu og voru

því sendir inn til að ganga úr skugga um að húsið væri mannlaust kona var flutt á slysadeild Landspítalans með snert af reykeitrun en hún var komin út úr húsinu á vettvang töluvert tjón varð

á íbúð á efri hæð hússins en rjúfa þurfti þak að hluta og klæðningar á veggjum til að ganga úr skugga um að ekki leyndust þar glæður fiskeldisfyrirtæki telja of snemmt að borga fyrir eldissvæði á meðan greinin er enn að byggja sig upp sveitarfélög vilja að gjaldið renni til þeirra en ekki í ríkiskassann

og að stofnanir þeirra fái eftirlitsverkefni tengd eldinu

krónur frá tvö þúsund tuttugu og þrjú helmingi minna fyrir ófrjóan fisk laxar fiskeldi í Reyðarfirði eru með sex þúsund tonna leyfi sem þýðir sextíu miljónir á ári

þetta er mjög óheppilegt að fá svona

andrými til að byggja upp áður en farið er að greiða en eruð þið mótfallin því

greiða þessi gjöld sem talað er um í frumvarpinu nei alls ekki það er engin á móti því að greiða er meira spurning um tímapunktinn

fram kemur í umsögn Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi að á árunum tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og sautján hafi greinin tapað samtal tólf

en nú eru tekjur farnar að aukast eftir mikla uppbyggingu sveitarfélög hafa einnig gagnrýnt atriði í frumvarpinu fyrst og síðast

erum við ósátt við það að gjaldið eða skatturinn sem á að leggja á úthlutuð tonn til fiskeldisfyrirtækjanna skuli ekki renna til sveitarfélaganna eins og ráð var fyrir gert í í vinnu undirbúningsnefndarinnar og er þannig í Noregi við höfum áhyggjur af því að að með þessu fáum við litlar sem engar tekjur af þessum þessum iðnaði þá kemur fram í umsögn Fjarðabyggðar

Austurlands kæmu meira að eftirliti með fiskeldi verkefnum hins opinbera sem verða til í kringum bæði fiskeldi og sjávarútveg ætti að sinna í heimabyggð það eru tæki til þess að sjá um eftirlitið

þrjátíu prósent af útflutningi þjóðarinnar kemur frá Fjarðabyggð þannig að

er rosalega mikilvægt að þetta sé vel gert og undir skýrri stjórn því teljum við rétt að sá skattur sem á að leggja á úthlutaðan kvóta til fiskeldisfyrirtækjanna renni til sveitarfélaganna en ekki suður til Reykjavíkur brýnt er að horfa áratugi fram í tímann við stefnumótun í orkumálum að mati hagfræðings ýmis tækifæri gætu fylgt því að leggja sæstreng frá Íslandi til Bretlands lengi hefur verið til skoðunar að

leggja sæstreng frá Íslandi til Evrópu í nýrri skýrslu sem nefnist orkuauðlindir Íslendinga og hagsæld til framtíðar sem Reykjavík Economics og

unnu fyrir Landsvirkjun segir að ýmis tækifæri geti falist í því að leggja sæstreng svo sem aukið orkuöryggi og betri nýting umframorku

á dagskrá á Íslandi í þrjá áratugi í raun og veru fjárhagsleg mál það er dýrt að leggja slíkan sæstreng en auðvitað geta legið mikil tækifæri í því og það má kannski minna á á upphafsdaga Landsvirkjunar þá sagði forsvarsmaður að ef við hefðum byrjað að virkja í upphafi tuttugustu aldar eins og Norðmenn þá ættu þeir mögulega skuldlausa virkjun nítján hundruð sextíu og fimm Norðmenn hafa hins vegar lagt mikið af sæstrengjum og hafa horft á það sem mjög arðbæra arðbæra nýtingu á sínum

auðlindum mikil eftirspurn er eftir raforku hér innanlands þannig að það getur vel verið að það sé ekki orka aflögu en það er alveg ástæðulaust að skoða ekki tækifærið nú þegar

erum í raun og veru að benda á við stofnun Landsvirkjunar nítján hundruð sextíu og fimm horfðu til mjög langs tíma og mögulega erum við að fara að uppskera við þurfum líka okkar ábyrgð sem okkar kynslóð

líka að horfa til fimmtíu ára hvað borgar sig fyrir næstu fimmtíu ár

hundrað manns eru samankomin í Laugardalshöll til að fylgjast með og keppast um titilinn sem eru einir vinsælustu tölvuleikir heims um þessar mundir áhorfendum gefst einnig kostur á að prófa sýndarveruleika fræðast um tölvuleiki og

á morgun og

æfa stíft og frábært að sjá

ásamt kammersveit flytur á morgun sálumessu þýsk rússneska tónskáldsins Alfred

í Hallgrímskirkju en þetta er í fyrsta sinn sem verkið er flutt í heild sinni hér á landi kórinn frumflytur einnig nýtt verk verum corpus eftir Sigurð Sævarsson tónskáld lokaæfingin var í dag en tónleikarnir eru hluti af myrkum músíkdögum og eru haldnir í samvinnu við listvinafélag Hallgrímskirkju það er gott að vera í friði og ró og geta hugsað skýrt segir

í gömlum tanki við Síldarminjasafnið er verið að taka upp hljóð það er bara skemmtilegt að búa til sinn eigin einhverju náttúrulega eins og þessum tanki sem þú getur notað seinna í tölvuforriti átján útskriftarnemar við Listaháskóla Íslands hafa dvalið á Siglufirði í tvær vikur á vegum alþýðuhússins og unnið að fjölbreyttum verkum og svona aðeins að víkka sjóndeildarhringinn kynnast nýju samfélagi og fólkinu sem hér er

ég ætla að nýta mér snjóinn og gera mót í snjóinn og hella hafragraut ásamt öðrum

efnum og setja saman í skúlptúr ég er að safna grjóti úr fjörunni og ég er að skrifa sögur af minningum mínum héðan úr Siglufirði afraksturinn fær að njóta sín á sýningu um helgina aðstæður til sköpunar eru góðar og móttökurnar ekki síðri rólegt yfir bænum og líka næs að snjór úti og svona

í friði og ró og geta hugsað skýrt hafa fengið alls konar kynningar og farið í mat til heimamanna við erum aldeilis búin að gera vart og það er bara mjög gaman sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum hér á eftir annað mótið í röð komust Norðmenn í úrslit karla í handbolta eftir sigur á Þýskalandi í Hamborg í gærkvöld í fyrsta skipti í áttatíu og eins árs sögu

mætast því Norðurlandaþjóðir í úrslitum en Damörk og Noregur eigast við í herning á morgun og frá Japan vann sigur á frá Tékklandi í úrslitaleik opna ástralska mótsins í tennis í Melbourne í dag af völdum sykursýki og áfengisdrykkju verður sífellt algengari segir yfirlæknir á lyflækningasviði Landspítalans fjögur hundruð og fimmtíu Íslendingar hafa þegið líffæri Gervimenni sem eru notuð til að dreifa falsfréttum á samfélagsmiðlum fylgjast með

þúsundum landsmanna á Twitter sérfræðingar hvetja fólk til að vera á varðbergi gagnvart blekkingum á netinu næstum þrjú hundruð manns er saknað eftir aurflóð sem féll í gær á

í suðaustur Brasilíu í dag höfðu níu fundist látin og litlar líkur taldar á að nokkur finnist á lífi Sorpa er hætt að taka á móti úrgangi frá sveitarfélögum á Suðurlandi þar sem ekki hefur fundist urðunarstaður til greina kemur að senda það til til brennslu þessum fréttatíma er lokið íþróttir og veðrið næstu fréttir í útvarpi klukkan tíu og alltaf á ruv punktur is takk fyrir samfylgdina og njótið helgarinnar